In sokarin badala ien fa momkina ien fa niei aow fa ai kabei fanti goni <hesitation> adin fawakih kalakoni, <hesitation> asaliko, asal nahaliko <hesitation> tani yani haja digid badilkoni sokarin badali haja digid dari <hesitation> tabiekoni senaikoni.